طبعا انا افضل لا كذا ولا كذا حنا عندنا المجال يكون معتدل لكن طبعا الحراره تكون شديده شوي والحراره يعني احسن البرد الشديد يسوي تكسير في العظام وياسر يؤثر سلبا على عظام الشخص وعلى بنيته فالحر افضل من الناحيه الطبيه.